खाणू जेथे हम शुष्क बणै सकदा जनै फल केला सेव और पपीता। सब्जियों मा टमाटर सिमला मिर्च मांस चिकन या मछली और घी चीनी वोलु पदार्थ बर्फी या लड्डू शामिल च। यूंथै सुखोण से यू मा जू पोषण स्वाद च उ बढ जांदू।